No nuuq suurõq tarkuriq ahvõ hulgah ummaq muidoki ahviq. Vai no mis ma ütli, ahvõ hulgah? Eläjide hulgah ummaq nuuq suurõq tarkuriq, väega targaq ummaq ahviq. No lisas ahvõlõ viil arvatas, et delfiiniq ja piniq ja, ja viil mõnõq.